هل تفضل قراءة كتاب جيد أم مشاهدة فيلم جيد؟ ولماذا؟ بفضّل مشاهدة فيلم جيد الفيلم يعطيني تجربة سريعة وممتعة، وأقدر أستمتع بالقصة والصور والموسيقى كلها مع بعض الفيلم فيه كل شي من تمثيل، تصوير، ومؤثرات، يعطيك إحساس بالحركة ويخليك تعيش اللحظة بعمق أسرع بعدين، أحيانًا الفيلم يكون أسهل وأكثر متعة خاصة إذا كنت مروق وما تبغى تعب القراءة